मुझे एकालेंड रहे, कोई भी हमलो करा, तो कर नहीं है, और वो एकटा रहे। और जहां भी जाये, वो एकटा जाये, नदी में जाये, या कहीं भी जाये, जाए अपना गाओं माँगना भी आवत, तो एकटा होन। एकटा होई ना माँगना आवत, कि ताके कोई माँगना वा जाये, या अपने को मारी दे करें, इतरा में का अपना कसाब बदारांगा। जाये, कि इनको जो नहीं रहे, और हात्मी जस्वर्यासन की सारो करता जाए, ये वह सासा करता जाए, सबका साथ मरे। वो <hesitation> कई भी सिकार करने जानो रहने हैं। तो वो का हाथ से, मुझे से हड़ीने चबई लें। और कई भी जायें, तो भेड़े भी जुन का जुन साथ मराई। कि ताकि कोई भी एकड़म <hesitation> उनका <hesitation> पा हमलो नहीं कर। उनका मुझा लगबाग, बह्याले दात रहा है।